السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, لو سمحت, المعذرة يعني, لو سمحت, ممكن تدلني وين اجرب مركز شرطة من هنا؟ صراحة أنا جديد هنا بالمكان توي ناجل من أسبوعين, إذا ما في أي مشكلة, دلني يعني هوا وين؟ لأن الصراحة أنا ما أعرف الأماكن لسه زي الناس, شكراً لحضرتك يعني مقدماً.